பிராட் பஜ்ஜி அல்லது புட்டு - இது மிக விரைவில் தயாரிக்கக்கூடிய உணவாக இருக்கலாம். சோறு, காய்கறிகள் மற்றும் சிறு மசாலா சேர்த்து அருமையாக சேர்த்துக் கொடுத்தால் சுவையான, பாரம்பரிய உணவு கிடைக்கும். வெஜிடபிள் பாஸ்டா - விரைவில் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு பாஸ்டா. உங்களுக்கு விருப்பமான காய்கறிகளைக் குத்தி, சிறிய மசாலா சேர்த்து, பாஸ்டாவை வேக வைத்து மிளகு மற்றும் ரசம் சேர்க்கும்.சிக்கன் கிரேவி - சிறிது நேரத்தில் சிக்கன் கிரேவி பண்ண முடியும். சிக்கன், காய்கறி, மசாலா, மற்றும் வண்ணமயமான சாம்பல் சேர்த்து அருவாளுடன் வெறும் சோறு அல்லது ரோட்டி உண்டாக்கலாம்.